Kalo di jayapura tu ada ikan kuah kuning tapi yang porsi bes ikan ikan besar begitu, jadi biasanya tu tong makan kaya satu keluarga begitu to tapi itu de pu harga tu kalo misalkan macam makan sendiri itu lumayan mahal untuk sa mo makan sendiri begitu jadi biasanya tu per paket kaya begitu tapi de pu harga walaupun per paket biasanya lumayan mahal juga untuk lima puluh ribu tu untuk satu orang kurang jadi ikan kuah kuning pasti su ada paket papeda juga deng sayur kangkung jadi menurut sa terlalu mahal sih <hesitation> makanan yang sa biasa makan ato sa suka makan skali tu tapi de pu harga mahal tu, ikan kuah kuning tapi itu biasa kalo di rumah makan rumah makan begitu su langsung deng paket macam sayur kangkung papeda jadi <hesitation> biasa de pu porsi yang walaupun untuk sendiri tu terlalu mahal satu orang lima puluh ribu tu menurut sa terlalu mahal jadi kaya worth it nya tu kalo misalkan sa ma sa makan deng keluarga begitu itu baru itu baru kaya tida-tidak terlalu mahal begitu, <hesitation> untuk ikan kuah kuningnya tu <hesitation> sa bilang sa suka karna <hesitation> ikannya besar trus biasanya ikan ikan laut kalo besar tu de, dep rasa beda saja begitu dengan ikan yang. Kecil kecil begitu trus memang mungkin dari de punya bumbu bumbu juga eh bumbu bumbu kalo tong disana buat ikan kuah kuning itu bumbunya tu biasa dong kasih banyak skali bumbu sangat ba-banyak trus kaya de pu rasa juga de pu rasa juga pasti <hesitation> kaya biasa tu dong tong bilang kaya tra pelit bumbu begitu, jadi kaya puaslah begitu, kalo misalkan mau makan sendiri itu yang rasa kaya mahal begitu tapi sebenarnya cukup ini sih cukup worth it juga sih kalo tong mo beli maksudnya mo beli untuk sendiri kalo misalkan ada uang lebih begitu karna de pu rasa juga enak su satu paket juga su ada nasi juga trus kaya untuk kalo misalkan mo buat sendiri juga lebih bagus sih tapi kebanyakan eh maksudnya kaya lebih mahal kaya rasa lebih mahal kalo buat sendiri begitu karna di jayapura juga kadang ikan mahal trus kadang juga ikan tra terlalu mahal tergantung musim juga jadi, jadi begitu kalo kaya sayur kangkung dengan papeda ni sayur kangkung mungkin lebih lebih murah ya lebih murah tapi kalo misalkan harga lima puluh ribu baru su dapat satu paket begitu kenapa kenapa tidak begitu maksudnya kenapa tra kenapa tra makan saja begitu maksudnya kenapa tra beli yang lima puluh ribu saja begitu untuk satu paket itu.